Fomba fa afahako manome antoka fa miaro tontolo hiainana zao an ny sakafo ataoko de zaho ana mapiasa gazy fa tsy mapiaa saribao an: na mampiasa kitaina, de akeo koa le aminà resaka fividianana sakafo an, tsy mividy anle sakafo le mife, fenofeno sasé marobe fa lasa vao mainka ndreka iny an, miparitaka de mandoto tontolo iainana.